So ni mi habdaay e kallube nder duniyaaru aramin mi tefai yardaare yimbe ngam yabanaayam gada a dow kuugal am. So be njaabi sai mi hawta mobtal yimbe kabowobe min maaya nder duniyaaru mi tefoyaabe ngam min fadda mo wala gonga fuf.